نفضل تكون عندي عائلة كبيرة تقدر توصل حتلى لعشرين شقيق ماشي طفل واحد لأن كل أخ كيعني حياة جديدة كيعني علاقة جديدة كيعني أحلام جديدة